Ny atao hoe milina fanasana lovia dia vata anankiray a zay misy a fametrahana vilia sy vera sy zavatra maro samihafa zay ho sasana, dia mifandray amin'ny herinaratra sy amin'ny <hesitation> rano zay mandeha zany io, de eo ambony eo misy andrarahana <hesitation> ranon-tsavony a, de alefa izy a, de le rano no manadio azy ao anatiny ao.